Ty fomba fanaliova fitaritsy maloto: alà lamba iny lena, lafa le amizay lamba iny, fiazy, le fafà kosekosehy amy fitaritsy iny eo, le enga ho maiky amizay bakeo le malio i amizay.